Sapi tii memang ma tou rumai si tou karna sapi tii sajai paki dawa mo wo ca sumu du nargai nyanak sapi ti sa ca tuju bulan puluan juta munaan spulu juta nano lapang juta nano lima blas sa ca rebur sapi ti sio rumain ka gunanga karna ma tunu rumai sio opo ona sa ca paken sa sera pira mo paken pasang wia roda maten bopo nitu tu mawus mpendapatan ni me kereringaten cia nu sio o romai ma mpan sapi yai bia sotou kerna waya rupa rupa wayang piri sapi yaai mance pengesaman ma keong mpalaan keong kayu ca susus nendo naan pendpatan muntet wia si sopo na nitu moi sapi yai sa ca pini ara mekeleos mwe ung ke ma juang ca wia si opo ona